Ny fanapaha hoho zany da natao hanapaky sy hanamboasy ny hoho tenamba hitazoma azy amy fahadiova. Igny koa da manampy mba hisoroha ny fivoaha sy ny fikasohan'ny hohotena.